Laig aig muoh la bá búh cha uh ñi áh láh áh áh chinn la báh ah loig náh la áh toig tzá uh aum yiuh uh aum láh a jó la báh áh cuo laig a si áh gie tzá la có. Doh ñi éh müh lai la a müh la báh ha-ha laig gi muoh tzá la a müh yía có cha áh saig có cha yia có áh jo la ba áh oig tzá, oig tzá có noh coh-cohh laig cha tzáh la ba áh mú muoh tza fu go la jo gi oh la báh mju úh noh la áh jo cha gaum jóh caig shiu la ba jó cha oh gi laig noh. Noh la té mhuo noh fu cuaij la báh cuaij tzá áh jóh la jo ghi oh la báh có gi la ba áh laig gie tzá áh noh éh mju, mju no táh úh cúh tó shiu tzá noh óh cha láh jo cháh táh shiu gaum tau au gaum ñi éh áh jo laig asi la ba mju cha-cha la ba áh mju cha chia mju la báh áh tzaig éh-éh a jo la ba áh gie tzá Laig aig mhuo láh uh ñi la áh tzáh la báh la jóh ba có cha mju áh la bá áh náh áh la ba fu féh náh cóh cha mju pues laig noh la báh gie ih noh-noh tzá naum toig tzá la laig giéh íh ñih kó gaum eig shiu no he uh maih eig shiu muh yiu, éh óhoh cha laig laigg aig muoh la eh uh ñi tsa la cain, la cain fu cuaig laig la bah aig ñi láh cha, cha mju la jóh cha jóh tzá naum toig tzá naig láh chai láh i ñi caig gaum ko éh la éh tzah la go gi jo lah laig gi gie tzáh fu góh láh toig tzá uh níh ah jo chih jo oij tza áh seig uh ni gieh tzádo ñi éh lo láh muo aigh tain tain ko muoh taum tain ko naum uh ñi aum kóh ku naig la muo aig asi jo áh jo la ba naum a ñi shiu cháh úh ñi.